Izen ↄng fi in bse yit ba wosong in se yit nnon, in set, ikyɛng fe-aki di se gbong-gbong kin tses yit narↄ kuro nato iyit na naming na ba cam. Kin di yit bamirus ibing narↄ kakak, iyit ↄng itsi zak azↄng aki set gbong-gbong na kidi se yit ki ntin rat kuro. Iyit ↄng ke bin nggↄ yit ki di tɛnɛng yit, da bun yin awɛ, ni in kana yising yit ni in tses yit narↄ kuro. Izen ↄng fɛ ki ngↄn bite kanamang ka kashak, acam ngↄn fi ngↄn kushim, iwu yↄng fi ngↄn kushim, iku se ki ku di wɛrɛng ba. Ki ku di wɛrɛng ayɛt bafidang ni ngↄn nye kuyiring ayɛt iyɛ ni fɛ akyɛ sak acam ngↄn wɛrɛng ɛ. A se shon yame, bɛfidang acame ba ne ba cɛɛt na ka-kanamang ba came iwu kyɛng wu a bɛ cɛɛt awo. ikyɛng fɛ ba ngↄn da teburum mi de ba. A cam ↄng fi ngↄn dorok ku shim kɛ kɛyi, ki ku chi ba, isot ni kuyiring harnizen-iyeng fi bi di kop, itɛn ni ra mbↄs na bafidan, acam min yet a wane mi tsang ku shim hywɛ awo in bi te burum ni wu wo.